Kà raha ôhatro <hesitation> fomba fandraoàgna raha zao, ôhatra lafôro zao resiko e, ôhatra ahandro mofo-mofo regny, tsy mila atôvigna rano izy fô to nde atô saro-saromagna matetika de atô la farine de atô akà. To nde masaka avôka avàkagny. Fô vazahha sasany misy le mahandro rô amin’izy igny. Fô aminy le mahazatra zaigny, mahadro izy ih, mahandro mofo fôgno at-mofo fôgno matetika <hesitation> atôko amy lafôro.